Kanen toma uwa kasiwiken ku arenne piraal sep piraal te e ore sia nusulusei ondei hahue ku wo piraal teeren mamiho a baya mawisu wo piraal te e suawa wo suapa suter kite one suanua one suwena te e one kanen toarene piraal ore mamiraal yonakatadum sioma ko ise naangimun sangapa sok to one su lirik senangala molongka ise nangara le nating nangala kangko wo kinahoi yaku ise angala ren kokonu katimbu maya koko noh sambiki yana kinap pakura koko nun sambiki te e kune Rupako sopiraal nareken naluhai piraal te e wis mauho maunanam ore nirupan nu koko katimbu ukoko no sambiki pute e ya nakapundam topi raal na nirupan koko no sambiki kukupeile wokan ta kote pisanren mokoto bulu ne lompuan hahoeng kite riara makatil oras ni ti i ya motate na piraal tora makerenkoko no sambiki wo piraal te e ore sut toratan kite kuman suane kitetamae su walei tumowowili piraal to arenne pelangi te eren ore kite tambena seneren one tumowili to ore sia te'e maua munanam aren ne wakeke